د آسترالیا ورځ لمانځل په دی هیواد کی یو ځانګړی دود دی چی هر کال د جنورۍ په شپږويشتمه نیټه لمانځل کېږي. د "انزاک ورځ" هم یوه مهمه ورځ ده دا ورځ د آسترالیا او نیوزیلینډ سرتېرو د یادولو ورځ ده. دا ورځ هر کال د اپرېل په پنځه ويشتمه نیټه لمانځل کېږي. په دې ورځ په جګړو کې د وژل شویو او زخمي شویو سرتېرو یاد تازه کېږي. خلک یادګاري مراسم کوي او د سرتېرو قربانیو ته درناوی ښیی